هلا أدري إنك تبي تسولف أو تشاركني بشيء وأجدر هالشي، بس بصراحة عندي شغل لازم أخلصه الحين ما أبي اتأخر فيه، إذا ممكن تعطيني شوية وجت أركز أكون ممنون لك، وأول ما أخلص نجدر نسولف أو نتكلم عن أي موضوع براحتنا مو جصدي يكون تجيل بس فعلا محتاج أركز الحين عشان أخلص شغلي على الوجت.